Fôndron-tragno aminay aty ˂hesitation˃ akeke amina aroahetsy ziska ˂hesitation˃ un million, un million na deux million d'ariary igny izy ka le tragno le tsara le mbô misy le misy qualité, fô izy ndraiky arakaraka le tragno fô izy misy tragnona-mpianatra ndraiky zao mety akeke amin'ny iray hetsy, fito aligny ôtrôtrizay